Aman korky limi, aman korky goe <hesitation> aman korky nar tani <hesitation> hikir estakhdameka? Hikir tarin aleika? Enga ta enga ta <hesitation> aman toe dafika gerioun gairi, in malka ekae eska eska bagnimo, yani malk eska manimo ekimo, defdaain nannae او aman korkin nanne nartani nassei log taron nanne man <hesitation> aman kochil graidei ku nanne, koti i mani, taron kabkani iginan gairka, taren ken men ga ayiae wae wae wean maniga erbirmo aye, لكن aman aman kochil aman kochil, man man <hesitation> kity keadi galag griedi ku enga alag ku odor kabgi keno.